أنا ما عندى تفضيلات شخصية لاكن أذا كنت تسألنى عن نوع الموسيقى اللى احبها فى نوعان شأعان موسيقى كلاسيكية لانها تعطى أحساس بالهدوء والراحة والموسيقى العصرية مثل البوب أوالروك التى تعطي طاقة أيجابية وحيوية السبب في حب الناس لهذا النوع هو أنة يعكس مشاعرهم ويشعرهم. <hesitation> والأسترخاء